<noise> Njamu meeɗen kam e lukkita dow nyaaminda men. Taa nyaami nyaamki ki wooɗa ki welaa to a seedataa e nyawu. To boo a nyaama nyaamki botki a haara to nyawu ɓadataako maa. Nyaaminda botka e wooɗi.